Nyoonwe omweika yowaitu tubaaza endiimi ebiiri, ezo niizo orunyankole no'rutooro. Muka eyowaitu, tuli mubantu baana. Omuntu omu abaaza orunyankole, nukwo abasaatu tubaaza orutooro.